Geɗe keewɗe kaalateeɗe e ulludu ko ulludu yiɗaa yimɓe. Kadi kala nde ulludu saami arata ko ene darti. Malla ulludu waawata woowde neɗɗo. Ulludu ko ladde jeya.